<hesitation> quindi chi cando appuntu apo incominzadu, cando fio minoredda, l'abbaidaio a mamma fattende custas casadinas, però cando apo incominzadu a cumprender tando m'at postu a las fagher cun issa, e quindi <hesitation> mi l'ammento chi faghiamus sos discos de pasta, e poi la bi poniamus intro su discos de pasta tundos, in genere fin e intro bi poniamus custu casu, chi non fit unu casu chi s'isolviat, fit unu casu chi li naran <hesitation> casu <hesitation> chena tribagliadu est unu casu chi si ponet propriu pro sas casadinas, ca non si isolvet, e igue si ponet su tuccaru, sa pabassa, e poi si si faghen sos biccos, e resultat una cosa tota ricamada, e custu fit sa su dulche de sa Pasca <noise> <noise> <noise>